Ia ngo do guama <hesitation> ngo gua chete. Chini dama sunas pemgi da ngu su ama chuthoes. Da acetekchini avenivchai de ngu tek na ngini da ngu plek chin chia mania de ngu su chama ngu thoes. Gualavuchi ve kam ngu thoes da ngusu ngat de ngu ma <hesitation> ngun tu ngi ni dem chia chusnia athek chni avenivichai va ngu tek ne ngini va ngusa ngu kur kama achirki aipik sagel kama ngu thoses ma ngu su ngat.